Rehefa mieritreritra an'izany voalohany indrindra aho, ohatran'ny hoe zavatra tsara izany. Hoe lasa nihatsara izany ny fahasalaman'ny olona nefa misy fiantraikany ihany. Satria an, lasa mihantra- mihaantitra izany ny vahoaka, dia lasa misy fiantraikany ilay izy an amin'ny ressaka pension sy ny politika momba ny sosialy sy ny ekonomika. Dia <hesitation> lasa mila mieritreritra an'ilay mila mieritreritra vahaolana izany an, amin'ny resaka <hesitation> resaka momba ny fahasalamana sy ny sy ny fiasana, ny asa moa izany, sy ny ilay olona ho irery izany an, lasa mihabetsaka koa.